Gn'anahy aloha ny biby tegna halako sady mmpaharikoriko agnahy da ny lelosy, satria sy itako ny gn'asany malitalita feno zay tagny ombany da feno an'io diadiany io, sy hitako loatra gn'asany.